Sungu ebwengereza Abu nabu ebyalya byabu bakalyangabana, abu sibalirya ebirithohire eyehe eribugha ambu nabu bakendighutha. <hesitation> bakahulayu wanginalyayu enkoko eyiswire, wanginalyayu bakahulha mu sandwitch omwalhusungu lweyu wukahambayu iwatheka yomomugati, wukabya wabitheka yomwamugati, iwakalanga yo ndeke iyahenya ndeke, ne- nakohoho ikalwamu, wukayathekayomo kuningirayu ndeke namayoneza ahakathikathi aho iwathekawomo, iwatheka mwa nkoko neryu iwatheka yo kwakyuma kyawu ndeke, wukabya wabiriberya yu ndeke kabiri kabikabiryuma, iwatsumba nobutsungu obulibuli wukasaranga mobuli buli obutsungu, wukabya wabiribusaramu saranga Nabu iwabukalhanga omomawutha, hane eyindi ehyabakahulha mu kyikapa ekyeka kutse wanginahulha mwebaga eyu nayu nimugati kutse ninyama nayu wukakalhangayu. Wukathekamu enkoko yanginabya erihere, yanginabya ebithi byeka ebyo ekyosikyosi betu ibinehaghumerere wukabihamba iwabitudatuda. Wanginahamba enyama iwatudatuda wukabya wabitudayu iwahamba ebithunguru, iwahamba nakathunguru sumu iwabihambira hawumerere ibinaswere iwatheka okwamuliro iwabiribilinga haghumerere, iwahamba ekyigati kyawu ekyo, wukahulha mwamwanakava iwabirikyiringira omwakathi omo ndeke neryu iwathekako ebithi byawu bye nani bye patize <hesitation> ngebinyanya nebithunguru <hesitation> ebyu.